Al-ada nii ɗon vallita ha duniyaru jutta ngam ɓeɗon naftira be al-adama ɓe heftan lenyol ma, dina ma be lesdi ma